<hesitation> kein be goh sugnbe kein abugeu nyam seng’a beu gab deu ri geu lisa-lisa dodi beu bud beu sug goh keu kuru beu bob ina fugsel ni abura boo nasara beuri kuddi sengeu beu ma keu lisa beu sug goh keu lisa bong yeu ong ya son yeb ya penye bongye leb teuta fugsel jema fugsel jem turu tooh fugsel kam turu teu degeula i ma teu kping’a ina ban goh sugn be keu kuru ko goh-ko goh lum an in iru geu koole goh ningne yedga ida kein suga teu in jema fugsel jem do i dau ban fugsel gohsaru pameu wolu fugsel jemdu kein beya ko kuma ida fugsel jem kedn wolu ida gohbeura pala dakin wana in teu kin suga nena in lemdu sugn be ru ro tooh fugsel jemna se in teu keu na a degeu lau a pking’au i dakin bana pameya i tu ong ema in bob wola in jig wolna kin i da kein suga-suga suga ko teu goh sisu beya ko teu goh dun beya ko teu goh yil beya ko teu dala in dakein ban memeya wolu wora keu fugsel jemata inteu keun suga in teu kein suga-suga in teu kein tena wolu in teu keun pena ku tin wana o wad sina <noise>